بالعادة، أعتقد إني أمشي حوالي خمسة ألف إلى سبعة ألف خطوة يوميا، إيه إذا حسبناها على الأسبوع بيكون حوالي خمسة وثلاثين ألف إلى خمسين ألف خطوة، بس هذا يعتمد على اليوم وحركة الجسم يعني في بعض الأيام أمشي أكثر وفي أيام ثانيه أمشي شوي.